Pues xi'i yë tut's poch jue yë koch taj ok yë dun yajtum koch taj ok jue dun yajkëy xëjk jantëm okyanë xëjk ji'im kyëy mëd yunkë wi'in takach sabor dun myoy jaduyë tex poch jue yë okyanë dun tex jedun yajxon dun kyëxëk y madë yë wekx poch yajxon yë ka'ak jyan tëm tyëch.